ସଦ୍ଧରନ ଏବଂଗ ଭଦ୍ର ଉପଯାରେ ମୁ ଯା କହଈବୀ ଜେ ଭାଈ କେଂବା ଦିଦୀ ମୁ। ଜାନୀଚୀ ଜେ ମୁ ଆପନୋଂ କୋ ଜନ୍ମ ଦିନୋଂ ଭୁଲିଯାଈଚୀ ଏପାଈ ମତେ। ଖ୍ଯମା କରୀବେ ମୁ ଆପନୋଂ କୋ ଦେଲୀରେ କିନ୍ତୁ ହୁରୁଦାଯ ପୂର୍ଣ ଜନ୍ମ ଦିନୋଂ। ସୁବେଚ୍ଚା ଜନାଓଚୀ ଆଶା କରେ ବହୁତ ମଜା କରୀଚଂତୀ ହାସ୍ଯସ୍ପଦ। ଏବଂଗ ମଜା ଉପଯାରେ କହେ ଉଗଲେ ମୁ କହଈବୀ ଅରେ ନା ମୁ ଜାନୀ ତାଏ। ତୁମ୍ହର ଜନ୍ମ ଦିନୋଂ <hesitation> ଦୁଈ ଦିନ କର ଜନତୋ ଉଚ୍ଚାଵ। କରୀଵା <hesitation> ପାଈଂ ତାଈ ଆଜୀ ସୁବେଚ୍ଚା ଜନାଈଚୀ ମୋ। ମନୋ ଏତ୍ତେ ଅଭିମାନ କରୂତଲା ଜେ ଏହା ତୁମ୍ହର ଜନ୍ମ ଦିନୋଂ କୋ ଜନାଈଵା। ପାଈଂ ଇଚ୍ଚୁ କୋ ନତଲା। କ୍ଯମା କରୋ ରୁଦଯେର ଜନ୍ମ ଦିନୋଂ ସୁବେଚ୍ଚା।